Rab, kụnụn, sẹrẹị, pụwa, paịndị, pẹlọụ, parpada, lambda, kpọmọ, kpọm salị ɗọk, kpọm salị rab, kpọm salị sẹrẹị, kpọm salị pụwa, kpọm salị payịndị, kpọm salị pẹlọụ, kpọm salị parpada, kpọm salị lamda yaag kịrab. kị kụnụn, kị kụnụn yaag kpọm salị lambda kịrab, kịrab salị ɗọk, kịrab salị rab, kịrab salị kụnụn, kịrab salị sẹrẹị, kịrab salị pụwa, kịrab salị payịndị, kwab salị pẹlọn, kịrab salị parpaɗa, kịrab salị lambɗa, kịrab yaag kị kụnụn yụụ, kịsẹrẹị, kịsẹrẹị salị <hesitation> kịkụnụn salị dọk, salị rab, salị kụnụn, salị sẹrẹị, salị pụwa, salị payịndị, pẹlọụ, parpaɗa lambɗa, kpọmọ, yaag kị sẹrẹị, kị pụwa, ɗọk rab, kụnụn, sẹrẹị, pụwa, payịndị pẹlọụ, parpaɗa, lambɗa, kpọmọ yaag kị sẹrẹị kị pụwa, ɗọk rab, kụnụn, sẹrẹị pụwọ payịndị, pẹlọụ, parpaɗa, lambɗa, kpọmọ, yaag kị pụwa, kị payịndị, ɗọk, rab, kụnụn, sẹrẹị, pụwa, payịndị, pẹlọụ parpaɗa, lambɗa, kpọmọ, kị payịndị kị pẹlọụ, dọk rab, kụnụn, sẹrẹị, pụwa, payịndị, pẹlọụ, parpada, lambda, kpọmọ, kị parp kị pẹlọụ kị parpada, dọk rab, kụnụn sẹrẹị pụwa, payịndị, pẹlọụ, parpada lambda kpọmọ, kị lambɗa ɗọk, rab, kụnụn, sẹrẹị, pụwa, payịndị pẹlọụ, parpaɗa, lambɗa,